Igny zany da igny zany e tena sarotry ambanivolo gn'agny e satria misy atokotry fotoagny da sisy rano, fa gne e hitako tena hevitry mety amin'igny gne rano e hanigny maromaro, misy technique zany ze olo tena mahay an'azy anigny lakalakandrano minday rano amegne voly gneo fa igny manko ndre ho saromanao akognaia hafana avao koa igny amignao, ndre asianao tafotafo kidikidy amigneo, ilainy avao koa mba misy masoandro direct amin'azy gneo.